Tu tari buleete bii barega puna la zuto. <noise> <noise> tu kelum tara ka ŋmata lɔgerɔ mɛ. Tu kelum tara buleete sɛɛla nu'ɛɛsi la na'ɛɛsi mɛ.